Anggo au tongan kolak ubi muse dei natabo ulala i, aha gadung gadung nai sonop, gadung nai sonop in tongan kan, iaha mantongan i ubak jolo parjolo, baru i basu, i rondam jolo di aeki, baru i pagur gur ibaen ahana patina, dung i pagurgur pati nai, baru ibaen aha nai gulo bargot nai, dungi baen gulo bargot nai kan, madayuk mantongan <hesitation> gadung nai, baru ubaen ahana bo ahado pandan musangna, i baen pandan musangna anggo inda bulung ni aha bulung ni kayu manis, ipe uskus dei anggo inda ahanai kayu manis nai langsung baen. Manombo i campur dohot aha ahado aluo golarna, i campur dohot aluo i pe matabo dei, ahai anggo gadung batangi tonggan kan i goreng pe tabo, i sonop pe tabo, songoni juo pisang, pisangi pe isonop pe tabo dei, tei igoreng na paling tabo mai anggo pisangi, na biasoan i aha alaki igoreng kalak anggo pisang, anggo ahai tongan kan, songon gadung batangi bisa do i baen <hesitation> tumbang bagenan, tumbangi- tumbangi tong mangolahna, i bolgang pajolo jolo gadung nai, baru idudaon dohot ahai dohot gulo bargoti, baru ibaen arambirna i dudaon ma sudena, baru igoreng, i baen topung na. Molo gadung batangi musengan tongan kan, bisa dei ibaen karipik, o karipik gadung golarna, sambal sambal gadung, oi anggo museng tongan olahanna kan, i iskis ma jolo aha nai luarnai so mela jolo songon sagu sagu nai, dung i iskis i baru i rondam, baru ikorot korot tipis tipis i korot korot, baru irondam dohot kapur ahai kapur sirih i, aha aha dontong golarna da <hesitation> soda i rondam dot soda i, baru ipatiris baru igoreng, koring ibaen manggoreng na, baru igiling laisak nai, dung i giling lasiak nai nangkon iaben tomatna so ulang mombun adi, baru ibaen ahana bo ahado golarna, gangra i korot korot gangra nai so uskus anggo inda bulung ni unik, korot koroot baru igoreng koring baru gabung. Anggo pisang i musangan tongan kan na bisa musengan dei i baen karipik pisang golarna kan pala karipik pisang i tongan, iubak majolo parjolo pisang namataon, iubak pisang namataon dungi, baru irondam iela jolo gota nai, baru i korot korot tipis tipis bar igoreng, anggo inda ijombur jolo parjolo dung koring, baru i goreng, baru icampur dohot gulo, iaduk aduk dot gulo dung i pagur gur guloi tu kuali i, baru icampur iadukkon baru ipainte koring. Anggo inda musengan naron, ahamuse doma bo, korak korak ni pahiang, korak nai paiang on dung iang dung ma ser ser naron baru igoreng, dung igoreng naron baru ibaen gulo ahana gulo bargotna, pagurgur gulo bargot nai, dungi baru igabungkon dot korak na mandung i gorengi, baru i cetak ibaen ahana i potong potong, jadi ro songon kipang tabo. Anggo inda mambaen cilok, cilok pe tabo dei sederhana, te tabo, mamabenna tongan iabe mei campurkon mei sagu nai, dohot tarigu nai topung nai, dungi baru iaduk sudena, i baen bumbuna sanga roiko, petsin bagenan sasa, i baen sirana, baru ibaen aek milasi sotik, pang ahana, pawana do pambulat bulatina mantongan i aduk aduk, baru ibolgang, baru ibaen bumbuna bumbu kacang, i goreng kacang nai baru i duda, baen mantong sirana bagenan roikona bage.